Igny ndraiky, raha ôhatry oe mey, mey oh, igny alô hiarahatsika mahey fô, <hesitation> sasagna, sasagna izy dia angalana peuille de fer de rokotagna mafy, dia angalana savony de, zay donc araka ny fahaizako azy magnala lay hitiny, magnala ilay hitiny amin'azy igny, satria lay raha izay kô avy mey automatique tsy maintsy mahitiny, de zay zany lay fômba analana ilay izy mahitiny.